Chixhi nani takanchi ya'á tanta kani xhinti, ya'a tetankenchí nguani ku'a, an nakenxhi nuulita, lakenxhi ñu'a lakenxhi té takanxhi yu'a ex.